So tawi aɗa yiɗi defde maafe ganndaaɗe taw njiɗɗa waɗde hen ko ndogguuje ɗe cikkanooka ni ina wona, a jogoto miijo <hesitation> sosde e miijaade waɗde hen ko wowaani waɗeede hen. Tawa noo sa waɗi hen aɗa annda ena welna ɗum tigi. Koccaa geɗe jooni ɗe mbaɗda hen seeɗa seeɗa, njillondira geɗe jooni ɗe e geɗe ndeen.